انصحو يدرب نفسو قدام المغي أو قدام اصدقائو و ينظم اللي يغيد يحكينو بنقاط بسيطة حتى لا ينساها ويتنفس بعمق قبل ما يحكي طبعا غاح يقل عندو التوتر بشكل طبيعي ومع كل مرة يدرب بيها ، ولازم يدرب نفسو انو يدحق بعيون الجمهور المقابيلو حتى ما يتوتر وتزيد ثقتو بنفسو.